Amovese pe añeterupi kavi pa ko vae yayapo, ani vaeti ra yaikuareve kavi vae yayapo esa ou amopevese jokua yae erei ko ikaviñoi yaikuareve kavi mbae yayapo aguiyeara uaja mbae yandendie.